Iyaro cuaca e ku Indonesia, masekkang to e nako purani mapella. Purai <hesitation> mapella, kanitu matuq wettu pabbosiangnge. Tapiq engka tu iyaseng <hesitation> wettu-wettu eloqna lesseq pole pellae loko kecceq e. Konitu matuq maegani lasa pole. Poleni semmengnge, poleni boloq e, poleni agae. Makkumoatu matuq nakko polei ku- <hesitation> pole ku <hesitation> pabbosiangnge lokkaku warakkongengnge. Kutonitu matuq <hesitation> papolei biasa lasa.